देखो सा हुकम एक मानक री जिण टाईम उन री दिल री धड़कण कम ज्याादा हुंवणा लाग जवा जिण पेसमेकर री जरूरत पडा। क्यूंकि एक पेसमेकर दिल री धड़कण ना एक रिदम बनवाणा में रखा है। पेसमेकर जासी दिल की धड़कण कम हुंवा जिण वा एक छोटको दी देवा बिना।